Goddo fauna, dara boddum sai be hasa mo foto. To goddo fauni, wailitan dara sai goddo joga na'urawol hosugo hoto mai sai hosa mo ngam o voda. Mo hosata mo hoto mai, yecchan mo o dara boddum ngam heba hoto mako mai voda masin ngam to o darai boddum o vodata. soinde vodugo mai bo watan o suna.